Ayiwaa Marse kaa, so wanaa nii staad amen Wensii marse oo warta e hakkille an. Wensii Marse naa ko Bamako ɗoo woni, fiirude balon ndee. <hesitation> Kañun, <hesitation> ngalanaa hen huunde wonde nii enne heertanaande banngal lewru nduu e hoore mun kaa.